Mitondra tômôbily tiako fôtony kôfa latsaka izen̈y mahalen̈y in̈y anô tsy lena edy e anaty tômôbily. Mafana kà andra anô tsy mitan̈y andra edy e. Maro izen̈y tombotsoa kôfa hitako anaty fi- tômôbily edy za.